<hesitation> kwara za wuda vjazaha, kwarci ha vjazah, hada sikina ca mine zidhu zida, ku hinar kena zidu zida warci rvi ce kha, ca daka fte ghwa'a a har nce dadaghuwa, nay ga greha ci ci gida gida nda, a ski na zidhu zida nickene fte ghwa'a va viye sana aza wuda na ju pla dihili na ka ju tragha na dku wuda ti pla dehili da kaja da vdi vka tragha, a gwal gada a nda zaga greha nda, azida tihe da ma tragha sikina mane nda han nari ne ka ma'a zidhu zida, wacervi cam cam kha ca ski gmanava amma dagha kwar vjarah, har fte fici hana, laba ca mana nda azida vjarah, ne tragha than, a ski zidhu zida cha tra nawa azi wuda tihi da tuckava, gada nickene sana, gada vjaradegwa, a gada ga bajawala, a niche vka a gwal malhava juwa da gadava, ka vjarah na hakaka, dugh bala hahaka, vjara deghwa, ga dugha bala ga bajawala Za wude gada cikin sana, thaya manie fici hwaya, da juwa wude, ka hwayar hwaya da luwa, ski ca za du zida nickene ko hamar hiniva. Kwara na kwara ken duk skii sana ca mnada, azida vjaraha amna a mbic bic neva, nay pla dahal, dahal, ma, da sau pla dahal, sana ma ku wire ma dughwede, a wude mbicine ski ma dughwede, a wude mbicine ski ma dughwedegha va, pal dehili, a sikina vkwa sire va, ku wire kwara pla dehali sana ” to kwa kura, pla dehali wude g ngadla hire ju pla wuda hargwaza, to wude kwali ka, to pla wude zuda kena, ku wire ma luwa mur shine kaja da mine ca vka wuda, a hutu da ghwza, a wuza da kfe, a wude na da sihi mine ce luwa kur bagharaiva, ski da nɗuɗi. A ski a zdra, zaavka, a gamahara za ne ca vka nickeneva. ku sihi mahava nicken sana, ku wire uwa uwa sihika luwa sau hargwaza, da ghwa'a, saugha him be da ghwa'a, saugha mahaka nickene sana vka pla dihali sana kena, ka wire uwha nickene sana, a ski zadu zida cine nice ski mana wuda nickeneva. To za dughwedeha kena, a mna ski da ba wuda, a wuda wasda way nicke mna ski da wuda va ko fte hine ghena sana kene na mna ski da wuda sihi sire to ote ghwa'a Nana ze wude cha gida dughwede dughwede iyaluwa da mni skina wude sihi shivu, kdznife kdzi kdznife wude nicken lgwa kunike da wuza ka wwre wuza nickene, ku wuve zidaru zidu wuci nvi chana to ski tse mna wude fte ghwala naghani sine ci zidghu zida pgaba daya gaba daya ne ghiha an ku mni kighaka aceye, ana mili ka ni shine luwa ka pla daghile, tragha nickena aszida vjaraha, a ski zidu zida nickmava aghaya bla ka bci naya va za wudeci vjarahava, kwara vjaraha, amma zu eha kwara vjaraha, ngha da tha juwa nda da khdakaya, juwa nda da kwara ngha hwe, a aka nda bila da diviya, pda nda yuwe da klayaha anda ci vjaraha sine dada ghene ammani a madari ta ku nike ci ski gwal, nga vjaraha na gida nckeneva, gida nickene ghumbke ka ingila inga luwa nchinva chana gida wude miana sana au vjara, nakhata kdzari laghawude nickena sini a wude mna nickene fte ohwarava, ana fte bhwa'a chavjara ku kena klaya gwara yuwa ku sihi gwre da luma ma juma pdayuwe zita, jumi bla hzita juma ngha ski zita juma bka tha hzka, juma bka hwe hzta da ghaya hzita ka gwre juwa ncikene ku wire tsina laba cha dadagha sire, tsina laba na wude vku sire, tsina laba cha mililana, tsina laba ga sumuke na yaya sire Ni ne zidu zida ana kwari kwara ana ghhvayu ghanariha aga mbici mbici wicha rvi a bla ka mbicineva ni ne kwara kwara kha <hesitation> duk sikina cha mana wude iyelwa dida hnari wude fte fici hina, ka phadi phanata yuwe ndi sikina dhe wude da mba hina wiski dhe wude da mba ghina a zida halnavaci iyelwa sana agani duk ski ce mana wude, kuwire zidaru zida, ku wire gida yanga nickene gida yanga wude a glava gleka ski da wude shill sina da zkadari za, gida nickene rmmm luwa. To zheci dkla aka anaci kwara vjaraha, a ski zidu nickene ski zbe kwara vjaraha, kwar-kwara vjaraha cka a pla dahide sana, tyagha kide wude de pla dahile aski zidhwe zida nickene, ga grahacinda klana na hna hna cka mala ga bwa na cha naya ga talaka ga tugha sani a biciya, haɗa ga gahari sani hna hna wuci rvi, a mani nda vg vga hkarma ska, fdensaka ee nakhena nativa na cki akada dka nda dada ghene sana, ga mte nawarvar, hanari nickena hdim ha zi rvi cha, amma naya titi tikwe ana nahava vjarnuke hwa ncikena tle ci v mane tyelwa zda vjaraha tama, hanari ha ci pla tha Trgha sana, a ski zidku ka zidu zidu ndkana ghe ghe es kam, ku mikeni dida hnaragha ka, kana dga mbicine naya fga zamba, ise nda vjaraha sana azghe suwa da mla luma taci ngsha plan ne ficina, fucina ga wudu fga zamba nickena kha a ski zidu zida nickena nawa gwalva, azin mbiecine gwal duhu da tha, azin mbiei kha da bgatta hwe da haya mka fga zamba an na zga vjara deghwa zaga nughwasa ka gda, gda zamba wude dada ghine nickena ngha mbiei mbieine va zagha vjarava, nda vjara gwal dile nda da vata zda dile da baka hwe, kla ka hukwe ka cha tsava nda sikini man ga dughwede, mnaga lagha gwal ka nda vay hukwe, tagre tab nda fki ka ba gla hukwci da fki, ka nde pladile neka pla dahila shine gwal zidu-zidu a ski tle cha man cikena gwal zda vjara to duk da h ghada ski zina, ski ghanari mna halema zi wuce rvi amma da <hesitation> nay ha pla daghile tragha sani alkwara vjara awad ga hi kha b bla ka mbiciyava, ta nda cha vjaragha gwal tighe nda da nagha ghwe sana ka chu tar chu wude gwal, vinda hukwe ka pla daghile, gda, ga nda tigha ka zidu zida na chukwa ga mil nana. Nda zaga graha ngh cinda dada rihine, naci graha, ku dighe da maha nda ka gma handnife hancinda, ka fuwa nckena sine da kwara ga laba, kwu kwara laba ga vjara cinda ncekena <hesitation> ku hda kiya ne da pla hufw, ku mka baka hwe pla da hukwe sine sihin nda da luwa gwal to da fucikwe naya hzga hadnari ga dadi da chikur tsgutse nda gwal maka, ma, cha kwara vjaraha ca zida ski ski a bazala kana luwluw kada ku kwara a ski bla wude ka ghnar-hnrva, cma-cma wude ku kwara a wusila wude akile a wude mana nickena ce a hawa kra a wude ma nakhena e tse uawalara a mbahe luwa gwal a sihi kwalaba ghe muslima, azguda sallah halna amma cam-cam wude ni gwal. To a wude da wadu waya ah a kadi mbicene la-va laba kwar vjarahva kwar vjaraha ka da ka kwara mbicine ski a zidu zida a kwara vjaraha a wa ka bla ka mbici mbici neva, nckena du kwaldul kwara sane a mbicine ski cha zidu zida saka, kwara vjaraha a wude bu ka mbici mbicine va edja ce kwal da kwara sine ni ni ni cha zidu zida ha, mbici mbicine va, ni ce kwaldu sana nini zidu zida ha a tugniha dghine gwal. Naya ne to mura cha sughwede ha a sikina mna naghana vkuku mura, ne sikna mana mura ci vjaraha ka ma cha-chatura sini mura gwal, a sikin mna tari aka nickene mna ta aka nickena nickena, mna da kwara vjaraha cikina ni na zidura zida gwal ka tra dahila ka pla na hukwe ka daghila ta so thahei.